Obukugu obunkuhuurra ninyenda kutunga, nimpuurra ninyenda kuba pastor, habwaaki nintenda kuba pastor, nimpuurra ninyenda kumanya ekigambo kya Ruhanga, <noise> ninyenda kweyongera kumanya ekigambo kya Ruhanga, nikyo eki ekinkuhuurra ninyenda